Manahaky anizao ñy kolotsain'olo an'espaiñy añy: <shushes> -ñy fomba fitenin-drozy ,tsy miova ñy fombandrazan-drozy ;ñy fialam-boly <shushes> ataondrozy ,ñy fomba fisakafoanan-drozy <shushes> noho ñy karazan-tsakafo jaboen-drozy ;ao koa ñy fañatanjahan-tena ataondrozy añy.